Ja kuenda nyuuka tiuku atiu <hesitation> udo ja ka'ando ka'ando ja arrepentindo nyuuka xede ja dando'ode adiide dando'ode parejade xeekueenda atiuu modificación atiuu niuu ja ka tomar familia nyuukaai ja daando'onia no in pareja ja ka'ando atiu vida ne'u familia.